اذا خيروني اكون فنانة كوميدية او راقصة مشهورة، طبعا كلنا نعرف ان الرقص مرة حلو ويطلع الطاقة السلبية ويحسن النفسية، ولكن صراحة اختار اكون فنانة كوميدية لانه انا احب يعني احب المرح، انا شخصية مرحة، واحب الضحك مرة، واحب كمان يعني مو بس اسعد نفسي، اسعد كمان اللي حولي بفني، فاحس اني حأقدر اقدم مرة في ذي الشخصية يعني اني اكون كذا شخصية كوميدية واقدم مشاهد كوميدية، فاحس نفسي فيها.